<noise> boobu benn ndënd la moo tudd sabar bu sew bu gudd boobu moo tudd sabar, am na tamit bu ñuy wax goron. Bu fekkee dangaa war a tëgg làmb fii si salle bi goron am na, làmb bu mag bi am na, bu ci nekk rek ak tëginam, bu ñu boolee nag volume bi mun na génn, waaye benn bi du mun a génnee yëpp de, <noise> bii ak tëgginam, bii ak tëgginam, bii ak tëgginam <noise> bu si nekk tamit ak turam, léegi ñu boole ko nag dóor sound bi génn. <noise> Nii goron la tudd, bii sabar la tudd, bii làmb la tudd, boobu buum yi nii la def, waaye buum yi lu ñu bari bari bari bari benn buum la, boo ko takkee fii, nga dugal ko fii mu ñëw dem dem nga def nag ba mu delluwaat fi mu fi nga commencer woon, benn buum la tama man sama cosaan la, ñaari boor yëpp dañ koy tëgg, bant bi dafa lonk nii, dafa lonk nii, dafa mun ngay dóor nii di xott, tama bi di ko dóor di ko xott, buum bi nga nekk fii moom ngay moom ngay kii yee di ko dóor, di kott, di di ko poñe, na poñe buum bi boo koy poñe boole ko ak di dóor nag di di moo wëlbati son bi. <noise>